Jue ëch du nuk- nuk este je'e nyxpë ko'op jotye met'sëp yëdun koch dun nyëk ebyë ujt's, je'e yu'uk je'e jedun t'su'uxk, në ko'o jedun myak i'ixë myak ebëb o në ko'o dun ma nëkxëp, yajxon bi'i dun kyëxëk t'su'uxk.